Duncue a ie la ghitara, ël pianoforte, êl viulin, la viola, ël contrabbasso, la batteria, ël bas, ël flauto <hesitation> ël flauto traverso e pöi la grancassa e pöi a i sun i campanei e la viola, no l'ai gia dilu, l'arpa